<noise> naho <noise> fa <noise> vokatse <noise> av <noise> am <noise> orinasa <noise> regn <noise> i <noise> zany: <noise> misy <noise> ty déodorant, <noise> misy <noise> ty <noise> ranomagnitse. Fa naho zava-boahary: Ao ty Veromagnitse, fanaova dité zay.